وحد الخطره أنا كنت خايف شوي، بصح ما كنتش خايف ياسر ياسر، يا خويا نتلاقى مع هتلر الوجه في الوجه، ونبدا هو قالي واش بيك هاك قالي لهيه، دفلت عليه ودزيت نضربو قلتلو والله يا تحسب روحك راك راك وشكون، قلتلو والله تزيد تهدر معايا الدزيريه تشوف، خاطر راك نسيبنا وش، مش عاطينو طفلة حنا هتلر.